<hesitation> kua'anchi kala'anchi <hesitation> comida ye chon, te kee kee kulandu, kee mino stila, kee <hesitation> chinejɨ, kee aju, kee ya'a, kala ajnuso te kaaso, <hesitation> taka ye na kua'aso kalava'aso vijna, a jnu ña'a te lakee so ñujñe, lakeeso te kua'a te kaaso, na kue lujua na na koo ajnu comidaso, xi jnu ña'a te xi ñaliko kaa ajnu comidaso, xi ña yee ajnu comidaso <hesitation> kua'anchi ja'ninchi ye chon, ye chiva, na kee ijnu naá kala'aso kandu kala'aso, taka ye su'u xi xikonchi <hesitation> jnanchi ndaku jnanchi, te xikonchi tenchi lita, ñatu ñatu <hesitation> chi lita, mee ni tenchi lita